زه عامه ترانسپورت کارول خوښوم ځکه چې چاپېریال ته ګټه رسوي. په دې وخت کې کولی شم مطالعه وکړم یا موسیقي واورم. خو خپل موټر چلول هم ارام او خپلواکۍ راکوي. خو د چاپېریال لپاره عامه ترانسپورت غوره انتخاب دی.